<hesitation> Ireo karazan'e sakafo mahatonga alerizika da matetiky izy io e isak- <hesitation> laoky andranomasy, agnisan'izanyzany gne krevity na trakotrako andranomasy, da ao koa gny <hesitation> crabe na drakaky, io koa zao da agnisan'e mahatonga anizany agnaby, na koa e pasa na tsokora, e chocolat.